النصيحة انه تلاقي وظيفة كويسة بعد التخرج انه تعمل سيرة ذاتية كويسة. وتشارك في التدريبات وفي كورسات بتحاولي يعني تدخلي في المجتمع اكتر توريهم مهاراتك توريهم ان انت شخص عايز يتعلم عنده طموح عنده شغف. وكمان تتواصلي مع الناس التواصل بيجيب شغل. وتبدأي بشغل قليل والشغل بيجيب شغل.